ଅମେରିଗେ ହରିନା, ହରିନା ରିଂଡିଯର <hesitation> ଅବାଗ ଗୋଟିଯେ ନିଜଵ ସିଂଖୋର ଵେଭାର କିପରୀ କରନତୀ। ଇତ୍ଥୀ ତୀନୀ ପ୍ରକାର ହରିନା କୋ ଵିଶେରେ କୋଈ ଜାଈଚୀ। ଏବଂଗ ସେମାନ ନିଜଵ ସିଂଖୋ କୋ କିପରୀ ହଲା ଆବେ ଵେଭାର କରନତୀ। ତାହା <hesitation> ନିମ୍ନା ଲିଖିତା ଅବେ କୋଈ ଜାଈଚୀ। <hesitation> ତୀନୀ ପ୍ରକାର ହରିନା ଅନଂଗର ତୀନୀ ପ୍ରକାର ସିଂଖୋ ଥାଈପରେ। <hesitation> ଏହା ତାଂକୋ ପର ନିର୍ଵର କରେ କୀ ସିମାନ ନିଜଵ ସିଂଖୋ କିପରୀ ଆବେ ଵେଭାର କରନତୀ।